Fëlvari më kujton ftohtësinë dimërore dhe, në disa rajone, borën. Është një muaj i shkurtër çë shpesh shënon kalimin drejt pranverës, duke sjellë me vete shpresën për ditë më të ngrohta.